Gn'anzara asane fomban-draza eo ame fiaraha-moniny da mampifankatia aloa voalohany, de aveo amzay ao satria zany hoe mampifankatia izy, ohatry zao hoe ame fora zaza ame fora zaza igny da vory eo agnaby e fiagnakaviany rehetra de hoan'izay sy mifankafantatry mifankafantatry, hoan'izay mbola sy hita hita eo aby, de gny fomban-draza avao koa mampisy, ino mampisy firaisankina.